E hanja ma kujton fillimin e ni jave t're, kajherë edhe t'lodhshme. Mundsinë me fillu projekte t'reja edhe m'u pregatitë për javën që po vjen. T'hanën e lidhi edhe me rifillimin e punës, shkollës, rutinës t'përditshme.